إذن أنا معلمه لغه إنجليزيه ودائمًا ما أقدم النصيحه للأشخاص الذين يرغبون في تعلم لغه جديده هي ارتداء سماعات الرأس لأن سماعات الرأس ستنقل نطق الجمل مباشره إلى الدماغ ومن ثم ستستمع إليها إلى الكثير وسوف تعتاد على أذنك، وتستمع إلى اللغه الجديده التي ستتعلمها، وبالتالي كلما كنت أكثر درايه، أصبح من الأسهل البدأ.